cokolet e resi mun noye ngoduɗen e ɗen godi ko alkamari, <noise> e ɗen godi ko ira gauri, e ɗen godi ko kokkolire. E wodi ko waɗirte e bibbe leɗɗe gasi.